Ñalawma juulde ɓurɗo welde kam ko ñalawma juulde taaske. Ngati ko ñalawma belɗo no feewi wonande juulɓe. Banndiraaɓe, hoɗdiiɓe, yimɓe fof ñaantoto haa njooɗa, kirsa jawɗi, ñaama haa kaara, nduwondira, njaafondira kadi njokka enɗam.